Za alôny zany raha ohatra ka mivahiny herignandro aizy ty <noise> Afrika Atsimo akagny de mitônga raha maromaro koa atao agnaty valizy, mitônga lamba isoloagna akagny de mitônga fitaovagna hoentiny mandeha misaiky, ery borosy nify, ery savony de mitônga koa za fangalagna sary raha ohatra ka mitsangatsangagna misy toeragna m- mahafinaritra regny zany de mangala sary an-tegna de ino izy ty <noise> <hesitation> ilaigny koa zany mitônga fanafody satria ndraindraiky agny sao de mararirary akagny an-tegna de mba fa miomagna an-tegna am'zany.